<noise> Laha zaho zô ro amin'ny <hesitation> labotiky nandea nivily t-shirt aho zao ka raha igny efa lany tsisy tendriky aho koa de agnontaniako gny mpivarotsy ao hoe ombia koa nareo mahavy arrivage i mba <hesitation> de arrivagenareo igny mety misy pointure de la- de laha ohatsy zany reo mahavy arrivage i de apetrako amireo numeron'ny telefôniko mba hahafahandreo mikeky ahy la fa avy gny entandreo magnaraky.